Dog my favorite animal because a can a can understand human being a can move with human being. I lkie dog. when a when a round you a a protect you at some time. I like dog also as as man own nor friend yeah so among ley animal I like dog as my favorite